SDiduliin saan injé imimé sololi so sabaj mé babé so soniyee surubo so soomé mayitee sén étulo mayitee mo mujuk mé; étulo yo éjilo méoli babé siduliin oli surubo sanja uŋa mé nusiil so sasu.